آخر مكان زرته كان الجبل الأخضر كانت الرحلة مرة حلوة والجو كان مرة حلو، والأرض مليانة زرع قضينا يوم كامل هناك وقررت إني أستمتع بالمناظر قد ما أقذر، وكمان درت الأسواق وفي جوه هناك حبيت إني أتجول بين الأمكان والمحلات وأشوف الحرف اليدوية وخاصة الفخارات واتذكرت أشياء من تراثنا.